අඟහරුවාදා දවසත් එක්ක මට <hesitation> මතකෙට එන දේ තමයි <hesitation> පල්ලිය. මොකද <hesitation> මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ <hesitation> කතෝලික ජනතාව බහුල ප්‍රදේශයක්. එතකොට <hesitation> අඟහරුවාදට අනිවාර්යෙන්ම <hesitation> පල්ලියේ <hesitation> හවසට දේවමෙහෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම උදේට දේව මෙහෙයක් තියෙනව. ඉතින් <hesitation> බොහෝ සෙනග පාරේ යනවා එනවා මම දකිනවා <hesitation> පල්ලියට <hesitation> අඟහරුවාද දවසෙදි. ඉතින් එදා දවසේදී <hesitation> විශේෂයෙන්ම මේ කතෝලික ජනතාව <hesitation> තමන්ගේ මොනා හරි බාරයක් වෙච්ච දෙයක් තියෙනවනම් <hesitation> පල්ලියේදී කෑම බීම ගෙනල්ලා ඒවා <hesitation> එතනින් අයත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඒ වගේම <hesitation> යාචකයන්ට කෑම බීම මොනා හරි දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අඟහරුවාද දවසේදී සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් <hesitation> මගේ පුංචි කාලේ ඉඳන් මතකය ගත්තොත් <hesitation> ඇත්තටම අඟහරුවාදා දවසේ විශේෂත්වය විදිහට මට මතක් වෙන්නේ <hesitation> මේ දේවස්ථානයට මිනිස්සු යනවා එනවා කියන එකයි <hesitation> ඒ වගේම දේවස්ථානයේ එදාට තියෙන <hesitation> මේ <hesitation> විශේෂ වැඩකටයුතු. <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> පූජා පැවැත්වෙන ඒවා <hesitation> ඒ වගේම බාරහාර වලට මිනිසුන් අනිත් අයත් එක්ක කෑම බීම බෙදා ගන්න ඒවා <hesitation> ඒ වගේ දේවල් තමයි <hesitation> මට අඟහරුවාදා දවසත් එක්ක <hesitation> තියෙන විශේෂ මතකයන්.